Tsy ara-dalàn̈a feky man̈ova olombe- rab- tarazo izen̈y fôtony efa io nanôvany Zan̈ahary an-ten̈a. An-ten̈a ndraiky zen̈y te <hesitation> misy jery mihoatra Zan̈ahary. <noise> Taloha fo zen̈y niaina karà nin̈y tsy ovan̈a maha tarazo ny olombelona ary tsisy olo afaka man̈ova zen̈y.